باش نركب الطبلة ديالي، أول حاجة غدي نقرى الكتيب ديال التعليمات، من بعد غنوجد الڤيسات، طورنوفيس ومطرقة صغيرة. <noise> من بعد غنشد الأجزاء ديال الطبلة ديالي وغدي نستفهم قدامي، غدي نبدا نجمع القطع الصغيرة هي اللولة، عاد ندوز للقطع الكبيرة